ايه هو المشروب المفضل الل أنا هقوم أعمله دلوقتي هو أنا بحب اشرب <hesitation> قهوة بحب اشرب قهوة جدا سواء مثلا قهوة سريعة الذوبان او قهوة عادية الل هي البن وكده فبحب الاتنين ، في القهوة الل هي سريعة الذوبان دي <hesitation> لقيت او اكتشفت قهوة نوع قهوة معين ف الفترة الاخيرة الل هي بن شاهين وطريقتها سهلة جدا بجيب الباكيت وبعد كده احطه ف كوباية واحط عليها مية مغلية وأقلبها ولو هشرب قهوة بن عادي بجيب الكنكة وأحط القهوة والمية واخليها تستوى كويس ع النار وبتبقى تحفة بعدها